ജ്യോഥ വിശ്വവിദ്യ ലയ അന്നി അബ്ബേസിന് ഛല്സിന് അഓസ്രമ് മ്ന്ദ അന്നി പ്രശിനകു പ്രഥിക്ശന്ഗ ഉന്ക സമദന ഛപ്പദമ് കസ്തമ്। ഇദി വേക്തികത പ്രഏലേച്തിഓനലു, അസയാലു, വ്രുതി ലക്ശയല പഏ അദരപദി ഉന്ഹ്തുമ്ദി। ഐതേ, വിശ്വവിദ്യ ലയ അല വിദ്യ കുന്നി മുക്യമയന പ്രഏലേച്തിഓനലു അന്ന്ദിശ്തുമ്ദി। വിശ്വവിദ്യ ലയ വിദ്യ പ്രഏലേച്തിഓനലു। അധിഗ വിദ്യ സ്തൈ, ഹിഘേര് ഏദുചതിഓന്, വിശ്വവിദ്യ ലയ അല നന്യമയന വിദ്യ അന്ന്ദിശ്തുമ്ദി। വിദ്യ അരിദിലുതമ അബിരുഛുലകു അനുഗുനന്ഗ പ്രഥികമയന കുര്സല ഏന്ഛുകോവഛുമ്। ഉദ്യോഗ അവകശയലു, വേക്തികത വികസമ്। സമജിക സമ്ബന്ദലു। കുന്തമ് മ്ന്ദി യോഥകു ഉനിവേര്സിത്യ് കി വേല്ലകുന്ന പ്രഥിയമയ മര്ഗ അല ദ്വര മന്ജി അവകശയന വിശ്തുന്നി। തേഛ്നിചല് സ്കില്ല്സ്, സ്തര്ത്-ഉപ് അവകശയലു, ഓന്ലിനേ കുര്സലു കുദ ഉദ്യോഗ അവകശയലു കല്പിസ്തുന്നി।